باش تركب فيلو سي سامبل, تركب في الكرسي, تحط رجليك, تدير رجليك في المشطة هناك و تقلع تبيدالي, نتا غي تبيدالي دوك تشوف بلي بحدها راها قابدة ديراكسيون تاعها, سما نتا غير يديك خليهم في القيدون هاكك, و قعد معاها, بيدالي بيدالي حتى تلقى راسك فريمون راك قابد ليكيليبر